सिमित बजट मा स्वाद कु त्याग करयाँ बिना बेहतरीन खाणो बणोंण का वास्ता किराना का सामान की सूची पैली ही बणाये जौ, भैर रेस्टोरेंट मा जैक ते खाना खाण की एक सीमा तय होइ चैन्दी।